<hesitation> කාමරේක බිත්ති <hesitation> වලට රාක්ක හයි කරන්ඩත් පුළුවන් එහෙම නැත්තන් ඒ කියන්නේ කාමරේ ඉඩ තියෙන තැනක රාක්ක <hesitation> තියන්ඩ සලස්සන්ඩ පුළුවන්. ඒ කොහොම කරත් ඉස්සල්ලාම කාමරේ පිරිසිදු කරලා <hesitation> ඉඩ හදාගන්ඩ ඕනේ. එහෙම නැත්තන් තීරණය කරගන්ඩ ඕනේ කොතනද මේ රාක්ක <hesitation> තියන්ඩ යන්නේ කියලා. එතකොට <hesitation> කාමරේ ඉඩ තියන තැනක ඒ ප්‍රමාණෙට ගැළපෙන්න ඒ කියන්නේ ඒක දිග උස ඒවා මැනගන්ඩ ඕනෙ ප්‍රමාණෙ ඇතිද? ඒ ඉඩ ඇතිද? ඒ අදාළ රාක්කෙ එතන තියන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ රාක්කයක් ලී වලින් හරි අපි හදාගන්න තැනකින් හදාගෙන ගෙනල්ලා මේ <hesitation> කාමරේ ඉඩ තියන තැන කාමරේ වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්තන් සාලෙක වෙන්න පුළුවන් එහෙම තැනක තියන්න. ඉතින් <hesitation> ඒක <hesitation> කරගන්ඩ කලින් අපි ඇත්තටම ඒ තැන ඉඩ ඇතිද ඉඩ පහසුකම ප්‍රමාණෙ කොච්චරද කියලා මැනගන්ඩ ඕනෙ. ඒ විදිහට තමයි අපිට රාක්කයක් හදව ගන්ඩ පුළුවන්. හදලා ඊට පස්සේ අදාළ තැන ගෙනල්ලා තියන්ඩ පුළුවන්.